نعم المشاركة بالتصويت دائمًا في الانتخابات مهمة جدًا ،في أسباب تخليها مهمة منها تمثيل الصوت، <hesitation> -ت-تعطي المواطنين فرصة يعبروا عن آرائهم، <hesitation> تأثير على المستقبل <hesitation> تعزيز الديموقراطية ، <hesitation> محاربة الإحباط ،وزيادة المشاركة ، في الجهة الأخرى ممكن نقول الشعور بعدم المعرفة ،وخيبة الأمل و <hesitation> التعقيد أيضًا.